हमे परूका न एक्जाम देबे काठमाण्डु जाइत रहलीऔ। इभी से अखुनता के गडीया ना हौ चलल उहे बाला से हमर मामा रहलौ टिकट कटा देले की। त अगाडि रहलौ सिट । त इभीया से हमे जाइत रहलीऔन। त तालु आधा घन्टा हेटौडा लगन इभीया चारज कलौकी गडीया। त गडीया चारज ओरज कर लेलौ न । त खाए लगन रोकलौ न त उ लगन न एतना निमन झारनावा गिरैत रहलौ। हमरा झारनावा देखि देखि के मन करैत रहलौ सफा बरी निमन बरी जुर पानी। हमे उ झारना वामेन खुब खेललीऔ खुब खेललीऔ। त कथी कहैत हौ ड्राइभर साहब बहिनी जे ऊ मे ना खेला जे ना निमन। त हम कहली ना हमरा बरी निमन लगैता । आ बरी निमन पानी रलै तोरा मन करतिऔ पानी या से खुब खेलु। हमे न उहे दिन कवा न पहाड से गिरल न झारना देखली की । ना त हमनी ओरी झारना रहैसै माने उ झारना वा एतना निमन रहलौन। उ लगन सेन एउटो जाएके मन करतिऔ त सब जना भात खाए लागलौ। त हमरो कहैता चलन तुहो भात खालिहे। त हम कहली ना हम भात ना खाबौ की। हमेन हमे झारना देखम बारा निम्न लौकैत है झारनावा हमे न मोबाइल निकालके की उ लगन न झारना वा लगन। उ झारना वा के भिडियो बनाए लगलिऔ। भिडियो अडियो बाना लेलिऔ। उ लगन न हमे न कम से कम दस पन्द्र मिनेट बैठ लिऔ। बारा निम्न मन के सफा सान्ती मिलौ। सफाउपरी से बरी निम्न बरी चिकन लौकैत रहलै पानी या गिरैत रहलै त । आ एतना न उजर पानी रहलै सफा न उ झारना वा के पनीया न दुध लाखा उजर रलै एतना निमन पानी रलै। पहाड के पानी न बरी निम्न रहैसौ। झारन के पानी बरी उजर रहैसौ ।